Akwu any ke, ka fa kise anki ki rim otugakwu gbaad, a fua a-bii gi ji o, a-bii, omû a-kong anyi, abing anying anyi, binding a-roting anyi, kankang biem kpok mbǐ anyi kě gǎ fâ kí kèt ankyi